<noise> naꞌ c̲h̲unn gilxkab par lëꞌ mak c̲h̲ak c̲h̲ixtiꞌdzlsa ic̲h̲ë xkomier, guꞌn c̲h̲uꞌnn mak nak lëꞌ man xni xkodz man, gunu dzekna lëꞌ xkomier man xieꞌnna xc̲h̲iꞌlna man, saꞌnda diꞌltsa lëꞌ man c̲h̲uslo ndzeꞌb c̲h̲ak ota c̲h̲uslo xdux gunu xluw lëꞌ man xlëꞌ lo xkomier, ga lëꞌ xkomier c̲h̲uslo xc̲h̲oꞌn lo sdzeb. Xka xnená c̲h̲ixtiꞌdz mak lo gakda ineꞌ man x̱iꞌk xneꞌma, ota yu or xwiygama lëꞌ man or sdzeb man lëꞌ c̲h̲axla man lyuga, gunu dzekna lëꞌ man xneꞌ lo xkomier sdzeb man, ota or lëꞌ man ziꞌdga zoli diag man gana xkëꞌ man karrel xka lëꞌ stib xkomier man xieꞌnna ndzeꞌb man ota sdzebda man lo xkomier. Naꞌ xka c̲h̲unn- ná gilxkab c̲h̲ixtiꞌdzl mak ota yuga or xkëꞌ man c̲h̲edz ga lëꞌ stib komier man xkëb xkakga xkëꞌ c̲h̲edz. Bueno nak xka nak degilxkabnáxi lo gakda ineꞌ mak x̱iꞌk xneꞌ ti mnech gitslyu.